په لاس باندی دَ جامو مینځلو طریقه په لاندي ډول ده لومړي یو غټ تاشت را واخلی او د کالو منځلو صابون به راواخلي تودي اوبه به تاشت ته ور واچوي ه تودي اوبه او صابون چی سره ګډ سوه وروسته به کالی په نوبت لږ لږ ور اچوي په تاشت کی بیی موږي او یو بله کاسه به هم ځانته کښیږدی چي هغه اضافه اوبه بیا ور اچوی همداسی به منظم مخته ځي کالی به پريولي